أنا بفضل إني كون الابن الوحيد لأن هذا يعطيني مساحة من الإهتمام و الرعاية من الوالدين ، و تطوير المهارات و اتخاذ قرارت وايد صائبة علي عكس ما بكون ما بين عشرين شقيق ف بالتالي مساحة الإهتمام تتناقص و يكون في اهمال و هذا الأمر مو جدا حلو.